أكيد الرياضيات مهمة مانها أبداً عديمة الفائدة، الرياضيات تفيدنا بكل مجالات الحياة، من بداية ااا- إنه تعلمك كيف تحاسب بالمحلات لين العلوم الكبيرة طب هندسة عمارة كميا، كل هذى العلوم الكبيرة قائمة على الرياضيات بصورة أساسية، حتى أبسط لحظات حياتنا قائمة على الرياضيات.